شوف بحكم <hesitation> اني انا عملت <hesitation> عني ولا عملت <hesitation> خريجية، ومشيت هاو توا نقولك شنو يلزمك تعمل هاو كول شوربة بالكدا اعمل شربة نتاع شعير <hesitation> الأكثرية شربة نتاع الشعير باهي برشا شربت العدس حاول اعمل سلايط خذ نوع لسلايط على الكل، خوذ <hesitation> اعمل الدجاج اشوي الدجاج يجي بنين برشا أعمل بيض.